କ୍ଯୋଂ ଖାଦ୍ଯୋଂ ଖାଈଲେ ଖରାପ ସ୍ଵାଗତ ହୋଈ ପାରେ ରୋସୋଂ। ପ୍ଯାଜୋ, କୌଫୀ, ଅଲକୋହଲ, ଫିଶୀ, ସ୍ପଇସୀ। ଫୂଟ ଜୈମେଦିକୀ, ବାହରା, ଫାର୍କ ଫୂଟ ବେସୀ ମସଲା। ଜୀନିଷ ଯେ ସବୋ ଖାଈଲେ ଖରାପ ସ୍ଵାଗତ ହୋଈ ପାରେ।